Ël vantagi secund per lur a i sarà ën vantagi rispet a le furciulin-e nostre e ai cutei, nui suma abituà cun i cutei e le furciulin-e e la nostra cultüra al e cula li, le bachëtte bo, sai propi nen